Je urata mangoro, je urata lemu be je urata ayaba. Do pat velugo njarateedam jamanu on je himbe yidi. Kala goddo pat be irin urenga o yidi. Goddo fere yidi urenga lemo ha njarateedam mako, goddo fere bo yidi je abar... abaraba, goddo fere bo yidi je ayaba. ngam mai kowa do soda njarateedam mai on je mari urenga o mari haje ngam o yara o velvita o seya ha bernde mako.